Españapeko jaeko oyoaviavivi jokope arire oime <hesitation> jokope iroiva, oime jakuvova, oimevi iviakiva jare oimevi ɨvɨ otiniaveva jare opa oyoaviavi reta Españape arire oime arire oyopoepi reta ouyave jakuvo ou yave iroi